Ñy raha nisy tamy tantara Nizeria: ñy fanjanahantany Britaniky5,Nizeria taniny fanjakà Britanike, tañatiny fanjanahantany, nanomboky taminy taonjato faha sivy amby noho folo, ñy fanjakany Britaniky nampilitsy rafitsy aratoekarena, arapajaka, aratsôsialy5,nañova tanteraky ñy fomba fiaiñany ponina, nandritrany vanimpotoa zay, ñy firenea niharany fand fanandevoza ñy fitrandraha harena.